היא פי חקיקה כאינה בזאף קיאס טרוק באש ייי יידיר קראיה דיאל מזיד תיאל כתב יידר מתלה אוקאת אלפראג’ דיאלוהו אוקאת קבל אלנעאס ו פירות לקצרה ו פי עווד מאישד טלפון אישד כתאב ו יידר מתלה אלא כאן כא ימארס ריאצה יידיר האדוק אלכתב אלמסמועה לי ככתכון כתקרא כאין בזאף טרוק באש יזיד מן אלכתב ליבגי יקרא.